طبعاً بدون كهربا يعني ما في, لا جوالات, لا ك- لا مكيفات, لا مراوح, لا أنوار, <hesitation> فالأغلب يعني حياتك, راح ترجع لأيام ال <hesitation> العصر الجاهلي, ما <hesitation> ما راح يعني- اليومك ما بيكون في شي, بيكون يوم روتوني- روتيني جداً, ما في أي خدمات يعني بتتغير في حياتك.